اذا اتفرغت في اليوم ثلاث ساعات <hesitation> احاول اخلي جزء منه ان انا اقرأ شيء واتعلم شيء مفيد، احب ان انا دائما استمتع بمواقع التواصل الاجتماعي، <hesitation> احب اكثر شيء ان انا اجلس مع اصدقائي او اهلي وامي اتحدث معهم، <hesitation> اعبر عن ما في داخلي.